Xhixi tekani titia tekanchi, xhikonxhi ya'a kuii, nuu kalanchi ya'a te'e kanixhi ti'a chixhi naté kanixhi ya'a kuii, yexhi xhini ya'a, ndakenchi yuu kulando, xhikochi chixi nate yeni kuu, xhilujan kalanchi chixhi na tekante nuu ti'á.